Injo loko a samang nu nganu injo loko a loro, ako loro loko apa nu anu bua-buangang intu loko a riek nu nu loko nu <hesitation> nu nganu biasayya ji nu kullea ji nu di ilei nganu do pada iya tokji nu ammari sendiri araki nu di kecuali iya nu parah mo loko' nu iya nu ngura isse injo anre mento la kulle di apa dioperasi pi do jadi maing injo samang arakko nganu bua-buangang arakko nu-nu <hesitation> ile kamponga arakko ile dottoro samang ile dot-samang ile kamponga iya lohe intia pada raung-raung anua <hesitation> apasse arenna <hesitation> <hesitation> lahuna kule injo <hesitation> <hesitation> appada injo leko a kulle todo' <hesitation> sumpae lahuna maingi apanjo pole <hesitation> samang arakko ile dottoro loh-lohe ji intu ile iya arak pakrisi ulunnu nginung ko paramex <hesitation> arakko <hesitation> inni penyakit a lohe buangang a riek penyakit dalam riek penyakit nu pantara ji injo mae Jari samang arakko pammari loko' nu kulle tokji mari sendiri kule todo nu ku di ilei pa <hesitation> apanjo pole <hesitation> samang minya-minya a iya lohe ya minya-minya batu ka minya mera injo obat anua injo do <hesitation> injo minya batua pore samang anu iya langsung mentok i rangko <hesitation> apase anua lokoa jadi iyanjo to kule to injo samang loko-loko samang na akdappo ko ri mooro a ka ngura ko kulle to injo ka anunna injo <hesitation> injo anua nu ukkodong pore mentodo <laughs>